Toster bu kichkina jihoz hisoblanib u orqali siz nonni qattiqlashtirishingiz mumkin. Bilamizki tosterni ertalab nonushtaga nonni sendvich tayorlamoqchi bo'lganimizda tosterni ochamiz va unga nonni qo'yib o'rta olovda uni ustini bostirib qizdirishga qo'ysak bu toster holatiga olib keladi.